<hesitation> shiokulia shie enyala khurumjshila mu mbulamu bwanye ne obusuma nende chifwa, sichira mbene busuma amatuma khunaka oraraka mmukunda kukwo bila ba bjrahisi okhunyela khana sichila busuma bwa liya noba nobula amangondo olataya matuma ko munzu olachia mubuchina olasia wakhasia olechamunzu mumukanda mumwo norako chifwa olarine chikhubi ne chimboka nomba olaaya lukhubi nende murene olatekha ne enyanga ilabaa ibire kho busuma neshinde shia maana mubulamu bwefu sana. <hesitation> busuma onyala khutokha ne omurene, obasuma anyala khutoka nende likhubi likhubi onyala khachanganya ne emino nachanganyamo munene natokha ineenyanga iba ibirike norenyile obindu biene ibi olaaga lisuchia olaaya chimboka olaaya lisukuma o lakhola olaraa ebindu ibo alala olachimsha no okachina jioni yakhatukha eshindu shili rahisi. Khunyolekhana ne busuma nende chifwa shibili bindu bionyala khuchia khusokani bila sa busie ochie okule taa sichila anatuma mumukunda olarakila muchilaini chia amatuma yako chifwa chifwa chilaba chili rahisi khukhola shina ukhonyelekhana khuchila khuchia khusokoni kila wakati khuchia khukula ulonyola nonyolanga chingufu obusuma nesiokhulia sili nende chingufu ku mubabbiri kwa mundu mwinoyo obusuma bukhuechanga amani nolarile busuma siulila norali nende chingufu taa yani sonyala khukhola sindu sishute imberi taa biene ibo sii bindu birahisi binyolekhananga okhwa khuikale shi bili.